Yani bines octopus kun ininii hark isa sun ama qesani wonni isa sun dedera sun wonin yed inin for ak lolatifa ak bere ufira wo ufira dorgatia ama won ak sagaleatinfa qabeta ruke dub won inin guda midasum won akana tana yani inin sagalefan qabeta ama ufirra dorga dub huji isa gudion tanaa huji inin midasun.